ലേന്തില്സ് അരോഗിയനികി ഛല വന്ഛിദി ഇഥി। പോശകലു അധികന്ഗ കലിഗി ഉന്ദി സുലഭന്ഗ। വന്ദവഛു അവസരമയിന പദര്ദലു പപ്പു। നീരു കപ്പുല ഉപ്പു രുഛികി സരിപദ। മിരിയല പോദി, ലേധ, മിര്ഛി, ഇച്ഛിഗമ്। ഹല്ദി, ജീലകര്ര, കര്വേ പകു ധനിയല। പോദി പപ്പു സിദ്ദമ് ജേസേ വിദനമ് പപ്പുനു। ശുബ്രന്ഗ കദഗലി മുരിഗി മരി ദുമ്മു। തേലിഗിന്ഛി ഏന്ദകു പിരുഗു ഉദിഛിന്ഛാനന്തേ। നിമേശലലു നീതി ലോ നനപേത്തലി ഓക ഗിനി। ലോപോ പപ്പു കപ്പുല നീരു <hesitation> ഉപ്പു। മരിയു ഹല്ദി വേസി മരിഗിന്ഛലി മുന്ദുഗ। നിമേശലു ബഗ മരിഗിന്ഛലി പ്രേസ്സുരേ। ചൂകേര് വാദിതേ വിജില്സ് വഛേ വര്കോ ഉന്ഛലി। പൈന <hesitation> തലിമ്പു കോസമ്।